मए भौतिक सामानन्मे पैसा खर्च करन चाहत हओं । काहेकि अनुभवके ताहिँ पैसा खर्च नाए काम करन पडत हए । पर भौतिक सामाननसे सुख मिलत हए ।